Lomana rano elaela aloha dia avy eo asiana ranon-tsavony fanasana vilia ireny dia kikisana amin'ny zex na paille de fer